کنہہ جانورن منٛز چِھ وسیع پیمانس پیٹھ تجدیدی صلاحیتہٕ آسان۔ مثالہٕ پٲٹھۍ، مٔدرِ آبُک لۄکُٹ جانور ہائیڈرا ہیٚکہ نیصفس منٛز ژٹنہٕ پتہٕ زٕ پورٕ جسم بنٲوتھ۔